الطريقة بسيطة بعطيك <hesitation> طريقة التحضير أول شيء بتجيب ماء مغلي تضع ملعقتين أو ملعقة في <hesitation> من القهوة المطحونة في كوب أو في آلة القهوة اللي تبيه بيتصب الماء المغلي فوق <hesitation> القهوة بتترك القهوة تنتقع لمدة ثلاث إلى خمس دقائق إذا كنت تستخدم القهوة المطحونة يمكنك تصفيتها بالمصفي وبعدين خلاص بيصيرعندك القهوة جاهزة تضيف سكر حسب الرغبة وخلاص